she̱l lo̱o̱ ka nsha kaaki̱n wṵ mṵ maashi̱ e̱ ka shi̱ nkaarṵwa, ka nte̱nje̱, kan mme̱e̱ di̱, nwe̱na nunge, nwe na kumo, nwe na nyiye kar ntwṵ yamba mmṵṵ we̱ maam yaa me̱cce̱ di̱ shi̱ne̱, mṵ ma mwan te̱m do̱ mṵ na nunge̱. mṵ na kumo, mṵ na nyi̱je̱ na kwe̱e̱ke̱ wo̱l shii mandi̱ kwe̱e̱ke̱ mṵ, mṵ na kwe̱e̱ke̱ o̱ di̱mṵ muyan deke le̱ dangme̱ yaa mu yo̱o̱ta nyije she̱ na di̱ ndakṵm di̱ mṵ be̱e̱to̱ muye̱ be̱e̱ no̱ na mṵ kaabṵ a lo̱ di̱, mṵ yang de̱shi̱ mṵ yata kam ye̱r di̱, mṵ yang yo̱o̱ bwi̱ye̱ yaa ya kaawe̱ karṵwa ko̱ kwangshi̱n yaata bwendṵ dakṵmo̱ dangme̱ kwangshi̱n di̱ sawe̱ bṵti̱ be mi̱ ko̱ di̱ kanri̱i̱ na di̱ bṵlo̱ ri̱i̱bṵ nwe̱ na be̱e̱tṵṵ mṵ kṵr a lo̱o̱ ka shi̱ nbi̱i̱na mu ndekel bi̱i̱na mṵ yo̱o̱ya kaba she̱ nadi̱n nye̱d bi̱i̱na nye̱d bi̱i̱na nde mwi̱ye̱ mṵ nyi̱ye̱ di̱ mṵ kuwo ka shi̱ nkaaruwa ka nte̱nje̱ ka mme̱e̱ di̱ yatti she̱ di̱ nfi̱i̱ we̱ di̱ di̱ye̱n na dooshi ko̱ mu maashi̱ o̱ tṵro̱ mṵ kaa shi̱ o̱ di̱ nyim nungel mo̱, di̱ nyi̱m diir re̱ mo̱ ka nki̱ye̱ri̱ng di̱ye̱n mṵ maashi̱ di̱ ti̱bshe̱ nyi̱ waani̱ yo̱o̱ke̱l din na kaaruwa ka na yarke di̱, nwe̱ na di̱n na mṵ nta nyalshi̱ di̱, di̱ nyi̱m mṵ maashi na shi̱, di̱ye̱n na dooshi di̱ nyi̱m din ne̱ sho mṵ ntuwo shi nun de̱, na mu nta nyalshi̱ di̱ mṵ kuwodi̱ sawe̱ na, swe̱re̱ be̱e̱ di̱ nta bwi̱li̱ng ke̱l mo̱ mṵ nkuwo ka mu a nti̱bi̱re̱l ni̱bi̱ di̱ yarke̱l mo̱ di̱ nyi̱mnin yang shanko̱ a ti̱i̱bi̱re̱l ni̱bi̱ be̱e̱ yang bwi̱i̱ling ke̱l mo̱ atti̱n di̱ mṵ fang nyi̱ye̱ke̱l she̱ she̱l dangme̱ kwad di̱ nyi̱m mingel mo̱ di̱ nta nungel mo̱, ka na nkaaruwa di̱ na mwe̱ di̱i̱lo bṵ mwan di̱we̱bṵ di̱ di̱ nyuwo̱ diir re̱ mo̱ suun twalshi̱ di̱ mṵ yang nyṵwo̱ kaarawa di̱ mbo̱bto̱ wuye di̱ di̱ mbo̱bto̱ wuye nyṵwo̱ di̱n nyo diir re̱ fang nyeye̱ke̱l she̱ she̱l dangme̱ bi̱yo̱shi̱ we̱ kṵṵrashi̱ na mṵ di̱n di̱we̱ a lo̱ di̱ be̱e̱ mṵ yang nyi̱ye̱ kel she̱ shel dangme, mu nkuwo tuwa a loo mwe̱na nyangkale kwangshi̱n na ki̱rṵra ke̱e̱di̱ nang we̱l di̱re̱ fo̱no̱ nyi̱ye̱ wṵ cero saam ke̱e̱di̱ nang we̱l di̱re̱ mange ke kṵṵra ke̱nshi̱n wo̱l sho̱ kuttang mmaabṵ nang we̱l di̱re̱ yamba nyo̱o̱we̱ de̱, fo̱no̱ yang nyi̱mkel mṵ wṵ mṵ nyi̱ye̱ke̱l she̱l dangme̱ di̱ye̱n na dooshi o̱, mṵ nye̱ di̱ye̱n, mṵ dooshi mu̱ nye̱ cire be̱e̱ mṵ di̱ fṵkṵn fi̱ daam ne she̱. mṵ nlambṵ didi daa na di̱ye̱n shima nko̱lbṵ di̱, nwe̱ na yin wṵ mṵ yang nye̱shi̱ shi̱ma faam ke̱kke̱ de̱k le̱ ti̱ye̱ bṵti̱ mṵ nkuwo tṵro̱, <noise> mṵ kaashi̱ o̱ di̱kan nyi̱m dṵro̱ yi̱ke̱le̱ lirreshe <noise> nyangka le̱l she̱ yang yang a sang ne̱ fanshi̱ ka na nko̱r te̱e̱ di̱ ka na nfiye di̱, na ko a kam te̱e̱ di nyṵwo̱ di̱i̱r re mo̱ di̱ mṵ yang nyṵwo̱shi̱ we̱ na dṵro̱ nkuu te̱njel ke̱e̱shi̱ di̱re nyaati̱shi̱ a koma yaati̱shi̱ koma ko̱nṵng o̱ nyi̱mbṵ dṵro̱ kuma wo̱lsho̱ nnyi̱mbṵ ko̱dṵ wo̱ro̱ so̱ ni̱bi̱ di̱kan kṵṵ te̱nje̱l she̱, di̱ shṵṵki̱n nsaa ke̱e̱di̱ e̱ te̱nje̱ bobto wṵye̱ nsaa ke̱e̱di̱ e̱ te̱nje̱ bobto wṵye̱ so̱ a nke̱e̱bi̱ di̱i̱r te̱nje̱l me̱ o, di̱ mir nunge kuwo te̱nje̱l she̱ fang kuur fut di̱ swere, mṵ nkuwo te̱nje̱l di̱kan myi̱m di̱i̱r re fang lo̱o̱sho̱ atti̱n ndṵro̱ nyi̱ye̱ke̱l she̱ dangme̱, ndṵrṵ yi̱karke̱l she̱ ndṵro̱ maakel she̱, kwad e̱, te̱nje̱ ntabbṵ na nunge le teye̱le lo̱sho̱, mṵ nkuwo dikan yo̱o̱ dure she a dure di̱n nyi̱m dṵno̱ nyi̱ye̱ke̱l she̱ dangme̱ di̱ye̱n na dooshi e̱ ntabbu na nyi̱ we bi̱yo̱ko̱ ne̱m- ne̱m na twṵ nyi kaashi̱ e̱ di̱ye̱n na dooshi di̱ nyi̱ we̱ bwi̱i̱li̱ngshi̱ nye̱ we̱ ki̱ye̱ bṵcce̱ di̱ yang a meki̱n na nyi̱, yang a nyi̱mkel nye ka mfiye ko mfe nyi̱ nfa naadi̱, di̱ nnyi̱m nyi̱ne̱ di̱ nyṵwo̱ di̱i̱r re̱ nye̱ na di̱ nkuwo di̱nyi̱m yni ne, atti̱n di̱ nyi̱, nyi̱ ko̱kel shiye nyi nyi̱ke̱l shiye dangme̱, nyi̱ do̱rke̱l shi̱ye fi̱i̱ daam kwangshi̱n we̱ nyṵwo̱ li̱mdal nye̱, di̱shi̱ tṵṵ sa me̱ nyṵwo̱ li̱mal kaakel tṵṵ a lo̱ atti̱n shi̱ ma yamba di̱ nyi̱ye̱ shiine nyi̱mkii̱n na kṵṵra ki̱n wu yang ye̱ shi̱ so̱ di̱ mi̱, mi̱n kulagi kuwokel shiye me̱ nyi̱ye̱ke̱ shiye dangme shi̱ ma di̱n nyi̱m diir reme̱ di̱ nyi̱m fang nyi̱ye̱ke̱l shiye dangme̱.